Neenda ware. Ware ni nfumwe niito ame. Ware nouenda sana kwasababu no wo nkurre mpaka nfikisha hajii. Ware nowowa ari, kusina kintu chingi tuku ma varete vintu vya vusese imucheese ndindi chee, via ku nini nimichene neenda sana ng'oombe, nchese enayeira uware kugununa nu tukuira susu, tena liranda, yaani nta noenda sana.